<hesitation> Fifandraisana misy amin'ny fomba fizaka mban'ny feon'ny eritreritra zany a de le eritreritra alongany a mandeha voalohany de efa le eritreritra mandeha voalohany de afaka m- m- mandidy an'le le raha tokony ho zakaina am'zay izy de raha tokony zakaina am'zainy avy akeo magnaraka le le raha nieritreretina foagna, zay.